मैं एहि बर सब जगह ला जानथो, काबर की मोके बचपन से सुग्घर-सुग्घर खाये के बढ़ा मन रहिस। मैं अपन संगता मन ला भी कही कही कुछु कुछु खाये ले जाथों।